هو، د انساني وړتیاوو د لوړولو لپاره، د ټیکنالوژي کارول په عمومي ډول منطقي ګڼل کېږي. ډېری خلک د طبیعي محدودیتونو، لکه: معلولیت، ناروغۍ، یا زړښت له امله له ستونزو سره مخ وي او ټیکنالوژي کولای سي دا محدودیتونه کم یا له منځه یوسي. د انسانانو د وړتیاوو لوړول کولای سي، د علم او اقتصاد سرعت زیات کړي او نوي نوښتونه راولي.